କଲମ କେମିଟୀ କାମୋ କରେ। ତର କଲମ ରହ ଗୋତିଯେ ଗୋଲକାରଵ ମୁଝଵଚୀ ଜହା ତୁମେଂ ଲେଖିବା ସମଯରେ ଗୁରି ଥାଈ। କଲମ ରହ ବିତରୂ ମାସୀ ଯହୀ ଗୋଲା କୁ ମଧ୍ଯରେ କାଗଜରେ ପଡୀ ଜାଏ।